"Ndiyan ɗan ana hasindinaa. Balɗe ɗiɗi hannde en walaa ndiyan. On ndaarooɓe faa mbaron kan na? Mballon kan ndiyan ɗan wara, no yaawiri fuf." <hesitation> Non woni jonka no kaalirammi <hesitation> banngal ngolɗoo landol ka.